<noise> Gny Sirlankain da mahandro ny: Pôlsombôly, gn'Apa, gn Kiry de Krabe, gn lamprai, ny contamba rôti, ny rôti kôto, <noise> ny riz ekury. Soasoa nahandro gn Syrlankain zany.